Binatang totalos ketaku anen ku te'e sawah paku saleh ikan minelale kami ne kompak sawato talos lowen toren ne katon pinomang to'ondei ku pipoke sawa te'e ya timere toma nayuma su awune padahal le sawa te'e nateye tando wibubuya sisik ne nombumbuya pisine ya mamatako mataku toma tando ore susumpurane te'e kinas